<noise> babban matsalanama ji tsona kum misubu ji a yama hamba tau hamba lusa chamma ka jika <noise> rayuwa nama misubu de wi damu wai dewi haliyai amma miya ta rawa di bi ya sauki a ghinsi amma tamma naka ji babban matsalau a rayuwa kan fata boku suda aduniya aifa singam fiya bahu bawi <noise> a ba cimma atirama dusudi miji mima bama to babban matsalaji ham ba tau iya kachi yauwa.